To iri borey araŋ goono ga maa aayi. Boro kulu kaŋ bay day haŋ kaŋ se i ga ne Rula. Rula, haŋ kaŋ yaŋ ga baa ra, guna borey ga baa gumo baŋ kaŋ yaŋ ga baa Rula. Guna: Makarantey zey, Gomnati goy zey, hayay day kulu day baŋ kaŋ yaŋ bay ga anfani te da Rula. Araŋ bay haŋ kaŋ kaci a goyo? Da sohõ no ni du ka takarda kwaaray, a sinda da rubutu hay kulu a ga, to Rula din no niga dan kala ma soobay ka laya layey ze yaŋ cannndi nda kaŋ yaŋ niga baa nima hantum te takarda g'a. To din soobay ka rala laya yaŋ dan ka candi, ngo wo a kay no mate kulu kaŋ a goono straight din, yaadin no din na dan ka laya candi nda aga gana ni se nan kulu kaŋ haray ni ba. Amman da manci yaadin, din ne nima laya candi nda ni kamba, a si kwaay mate kulu kaŋ niga ba. Amma din na Rula din dan, doole no din na dan aga ka naani ka cannndi, niga di mate kulu kaŋ engine mo yaadin no niga di aga gana nda da layo. To haya kaŋ m'a g'a se iga ba Rula nooya. Rula goyo nooya, anfano nooya kaŋ iga te. A goo neerante, i gan neera no, din b'a no niga day, nima kwaay ka day kin muraadu feeri nda. To yaadin no Rula goo da. Rula goyey ga baa gumo kaŋ iga te, zama aga goy.